Mimba jojayae okaru okaru vaera jaeko oso kua mimba okaru yave jivata oi yave jaema ojo oyapakua iyiviape jokaipe jokope oï jaema iyimbiai yave ñoete oë oeka.